ब्राज़ील को इतिहास कई संस्कृति और राजनीतिक बदलावन से भरोसा भावो है। सन पंद्रा सौ में ब्राज़ील की खोज पुर्तगाली नभिक पेद्रो अलबारोस ने करी हती। ईके बाद ब्राज़ील पुर्तगाल का उपनिवेश बन गवो हाथो। और यहां गन्ने के होने की खादानन में काम करवे के लाये बड़े पैमाने पर अफ्रीकी गुलामन को लाओ हाथो। जेही उपनिवेश दक्षिणा अमेरिका में पुर्तगाली प्रभाव को केंद्र बन गवो हाथो। उन्नीसवीं सदी में एक ऐतिहासिक घटना भई जब अठारह सौ आठ में नेपोलियन के आक्रमाद से बचवे के लाये पुर्तगाली राजघराना ब्राज़ील में भाग गवो हाथो। इने ब्राज़ील को यूरोप के बाहर पहला ऐसो उपनिवेश बना दाओ जहां यूरोपिया सम्राट ने शासन करो हाथो। जेतें संग सन अठारह सौ बाईस में ब्राज़ील को स्वतंत्रता मिली। और ईको सम्रथ पेद्रो प्रथम के नेतत्व में साम्राज्य के रूप में स्थापित करो गवो। जो लैटिन अमेरिका को एक मात्र ऐसो देश हाथो जहां स्वतंत्रता के बादहुं राज्यसाही अपनाओ गवो हाथो। ईके बाद सन अठारह सौ नवासी इस्वी में राज्यसाही समाप्त होये गई और ब्राज़ील को गणराज्य घोषित कर दाओ गवो। बीसवीं सदी में ब्राज़ील ने राजनीतिक आर्थिक और सैन्य सहन के लोकतंत्र सुधारक सामान्य करे गये हते। आज ब्राज़ील अपने सांस्कृतिक विविधता और पुर्तगाल के प्रसिद्ध कार्निवल उत्सव के लाये दुनिया भर में मशहूर होये गवो है। <hesitation> इतिहास और आधुनिकता को एक अनूठो मिश्रण प्रस्तुत करत है।